Aminay malôha am'kolontsainay tegna maro sakafo nentim-paharazagna tiàko ôhatra hovy miaro fandrama zany raha tiàko, magnano sahoaba, magnano tsakotsako aharo vanio ô de avy ake koa o <hesitation> katakata ata batabata zany tegna tsara.